Isu a ma itse fuffu, ikpio khai, iyime, itsu bo ozi, irami gari, iyaki, ikha itszese fufu ya, ame aikha rama ikha kha ra i mix ra, ikha mix ra le ighelo ra, ikha ghe lora le igbe ra, ikha gbera le ichu ra aki ikere ikhaina ikha khaira le imie le ekpeghoro aile ekpeghoro ighe kari ra aibaghime de ra. Sai ten nairo re, sai tio enty naira re akare dekpo iru kiomie ra emima irami ghani ikho rami gari idura ye engine ira mira aigelo ra, ikha kha ra ikhue rai irauni ra ikha ra mile idegbe khuli aima lilto khai ya ame idegbe fuo ira, irera yo iude ese re soak gari iyo ra. Ikhayo idegbe khueya ikha khueya le idegbe ghue fuemaya iyom ikha khiomi le iruma aniruemie ikha rumairu nie le ireso irere magi lagwo meeh mare ra aimimie ora gheme ra ra idegbe yi isi yoma iya rue. Ira khue iyoma duwo ikha khue iyoma le, ire mare laire ikha remare lare le ldegbe woya ikuli aima yowegbe ikha khuema yo egbe le igho deto igho bueh iye itse eke yomie iyogho bueh oko kiri hair dresser or itse tse aito ore itse outo soso, oikoms ra or bara weave oitsera okha itse ra le <hesitation> or itse le kigioo ligo khew ra akakha okha itse lekpo ordegbe bara aidebe faisa ire ekpehoro lari ailekpeghoro oghe karo ra oghe akine kira lagwo lue. Laigwo me ifuema. Yowa egbe ikhafuo ama yora egbe le ifuomie school lera itse aimie rere kpo <hesitation> lagwo me dukha ghe gue iye. Baza piokha aikha ghe yebaza piokha aishe yono, ikha ghe fui iyoro lekpo evare owa iremare lira re, ikha remare lira lekpo likpokpo aikere imie yo kha rue aiyedegwe. Iyira odegwe lila oreghe cocore llo oghena <hesitation> niru cuhieme rekpo makhi ghu khouwe erebia kumie oto wo le ideghe mari ilere. Aina reli kpo likpo kpo ukhu yara yawo ikha ghe ira yawo yo le vare maghure, mahaghe gue haoitsi ebofo mawo makhaga kpo ma vare. Mahaghe vare owale era ra ghe vare yole eve era na ikhage rue era likpo lekpo kpo ma itse mie ma iste ma kha itse mi ma itse makha itse mi ma itse lekpo, ma ye itse emo ma. Maya itse maimie ne re kpo obora maghe itse memie re kpo maghe vare owa, wa maghe vare owa lekpo. ifue oto ya, ikhaghe fue oto ya le maghe maghe bo, okhaime masui iyọoo lekpo. Masue oghena ho mono vare agbo maha sue oghena no mama vare agbo lekpo likpo kpo maghe ra degwe mahaghe degwe lekpo maya itse may rere kpo maghe yi, ikhaguene iyo wan delato ibade mie <noise> la mio oya ikhaghe isele ikpo likpo kpo rua yitse ekeoi iyoma maha ye itse kesi iyams ta aghio bu kpo maghio bukpo ma vare owa. Makha vare owa ma yime maghe yima iwole erumie ivora ikha wona ikere ole yereme aidukpa ilso aime ikhaghe dura kpa useh ighe rawe kha kha kha ikue safe ikhaghe safe imiaya veme yo iya ame lekpo. Equerai yo me khuemari li loigwo. Kha khuemoao lira rele kpo mari mare lekpo ikere abi ro adeke yo le kheto, maghene iyaghe du eko ikha yaghe du eko, lrekho omo ghu oware, ikhare kha omo meghi oware raaya kere an makhe ye kpo mare degwe ara fue hue wo kpo ikhafue owa kpo lolebe vare owa irakese aimie ghe ara itse liagwo mue, aile lagwo ikhaghe re aimere lekpo matese abi maha ye. Bo ozi ifufu ligbe lire mie mi reli are mauneshe lima re belo ra makha belira likpo likpo kpo <hesitation> maghe ya da ame, maghe ra da ame mare ra ramo maha ghe rena rama likpo aikha rama lekpo maha yaghe belo na mayo khakhara, taokha kha ra taa no ira makura yo ekpama change hue ore maha change ime one lekpo likpo kpo madeghe ya kalo ra ma kaina kuekpa ma kalira kua ashasha ola ashasha khaghe la ame ah lekpo likpo kpo udegbe tuan ya ukhua wi rubber ukhughe khuawi rubber. Umin ra ukhaghe mix ra le ugelo ra, ukhaghe gelora lekpo likpo kpo ukhua ri ukhuna ya agaci seh gari re ukura re rami garri re ukura re rami garri emubeli na ukhabe lina udura yi engine, ukhaghe dura yi engine ukha kha na lekpo, uhai ukheto efie Lire rami ra ole rewa amie uchi firi yo ifie eghue obie, uchifiri ro isue iyi ikpo oye le kpo li kpo kpo ukere umu khore ra rue ukhare umu era lule ura dura ura khair ya lukere umu kholi li kigwo re, ukha ge ghoro le kpo ukpo akhaghe ye de ure dukpe se ure pio omi ugha ghe pio omi ure remere likigwo seli rice ro ukha me luse li loigwo re, udi isi kafa udu aire pukha ghe way then wa ghi loigwo wafiga waghe re then otore ufumeya ukhage fue wole kpo li kpo kpo se toilet uye ukha khele kpo lule kpo ughiame owo ure flush toilet awa ukhaghe flush toilet awo le se otafe ra ufu may wo khagefue wo ukhai ku ukhaghe khaiku ufiara wo, ugha wo le kpo usha ra ukhor omo, ukhormor ya khue ya, ukhage woya le kpo li kpo kpo ukha whe ru wa le waye bu wan kha ye okhage kira bu wakha ye, umu oromi, urowele urun egure udu kpa uso utine ukhage time uwole erumi yowo ukhaghe wole laimi le kpo likpo kpo tse lira umire uvole era iyo wo se le ru mi uto uti ikpemmi yo udu vare owa. Uregbelo urese urese li kigwo wagi loigwo wale, wa loigwo khare le kpo li kpo kpo ukho lomo wa khue ya, ukuh ema yowegbe ukuli efia yooi awel iyo ubade lukhai seyi eha sade mila ukha saki ukha saki udemu wokhare, ukla ghe demu wakho rel uyo leya degwe wewe ugha ghe vare uwa kere use khai ragbo khai li inigho emi khe uwaghe deli gwe ugbara ougbu khai mie mare rehiye edele khe ri ukha ghe itsese lekpo ufumi owa ta ukha fume okerowa ya ukpege tasa ughe wame kue isame, ukage wame kue isame le ughame ughe li igwooi yoi emu mie uye igwooi mo luwa re're mare okhari kiri ikpisaghe ukhu gaci amen woluwayo wakho yo <hesitation> ighe miewa inue oghena limawa var agbo logere laegho se ologho ra ro ise merumi itkhuame lira umu mie kpo ukhuame lure sei lira aimu mie use lirara ille irayo, ebo oghemare likho ire ohiwere omia mi ubu mi were ikho na yaro. Ododa kpo ounioghemiese aikpo mie tshe nol odada kpo ghemo lodada kpo ghe re oghena lo mama vare agbo ologhena okhara lo khira oyo mara ghe sogho liserena olo ya zowe okha osi lo mo odada lomai ri lomori emna khare oghena odududu ibimie na rule ta skua odada wa aiki lima khe oghena ya skua wo imie ma kha rukpo oghena yazo yaro haci aite kha aki oghena yazo yaro haci emoito da kpo rikpo oghena odudu akilema do, oghena zoya yaro yama fufu lima aigbe lima yamie, do mamie mare do, mamie mare dolobo, mamie mare semare, mamie mare fuola, wimo oya kha ukpo, oghena odududu zoya, yaro aima, oghena odududu aile dua ati oghena zoya yoro aima, aimie marukpo oghena zoya yaro aima oghena odududu aku lima khai ile ya oghena ziya taima omoya da ukpo oghena zu te ura.